Ko wakishitukira ukabanwa vyaboha sana, naja makazi, kono wavumilia sana kazi, wotakiwa uvumilie jabowa sumwire bodaboda wawirirwe uchunge hesabu ba elfu kumi waukichungira hesabu elfukumi au kumi natano, wotakiwa uvumilile, lakini kowaretire uzembe jo shanauri mambo yako yadoma tafauti. Lakini wotakiwa uvumilie, de maisha rako yaweze kudoma vyaboha na mbere, lakini ko waretire uzembe, shanauri wofyaka nanyuma. Wotakiwa uzingatie vyadudya nija naweza pikipiki ya hesabu ya mkataba, akaendelea akaringira matamaa, mara mustarehe yaritoo irusu mara mirungi, mara itumbetu, ira pikipiki marejesho ya bosi hakuna, ikabidi ahokerwe.